<noise> وكلي المفضل ، يعني انا باحب الأسماك. الأسماك ابكل أنواعها هي وكلتي المفضلة من حيث ان هي خفيفة ومفيدة ومتختلفش حسب أوقات السنة يعني. يعني انا في أي وكت نفسي ناكل فيه سمك ناكل. ممكن ناكل بالليلوممكن ناكله في النهار او في الصبح. <hesitation> وباحب السمك بالطواجن وباحبه مقلي. وباحبه مشوي. فانا باحب السمك بكووول انواعه، ونحب نبقى عاملة معاه رز الصيادية والسلطة. دي بالنسبة لي اكلتي المفضلة ومنقدرش نستنغى عنها ابدا.